Rɛɩŋ, yii, taa, niǝ, tʊʊ. kʊraŋ, pɨrɩmata, nɛŋ, faŋceŋceŋ, tǝ. tǝmɨceŋceŋ, tǝmɨyi. tǝmɨta, tǝmɨniǝ, tǝmɨtʊʊ, tǝmɨkʊraŋ, tǝmɨpɨrɩmata, tǝmɨnɛŋ, tǝmɨfaŋceŋceŋ, tiyi. tiimɨrɛŋ, tiimɨyi, tiimɨta, tiimɨniǝ, tiimɨtʊʊ, tiimɨkʊraŋ, tiimɨpɨrɩmata, tiimɨnɛŋ, tiimɨfaŋceŋceŋ, tǝta. tǝtamɨrɛŋ, tǝtamɨyi. tǝtamɨta, tǝtamɨniǝ, tǝtamɨtʊʊ, tǝtamɨkʊraŋ, tǝtamɨpɨrɩmata. tǝtamɨnɛŋ, tǝtamɨfaŋceŋceŋ, tǝniǝǝ, tǝnǝ tǝniǝmɨrɛŋ, tǝniǝmɨyi, tǝniǝmɨta. tǝniǝmɨniǝ, tǝniǝmɨtʊʊ, tǝniǝmɨkʊraŋ, tǝniǝmɨpɨrɩmata. tǝniǝmɨnɛŋ, tǝniǝmɨfaŋceŋceŋ, tǝtʊʊ. tǝtʊʊmɨrɛŋ, tǝtʊʊmɨyi, tǝtʊʊmɨta, tǝtʊʊmɨniǝ, tǝtʊʊmɨkʊraŋ. tǝtʊʊmɨtʊʊ, tǝtʊʊmɨkʊraŋ, tǝtʊʊmɨpɨrɩmata, tǝtʊʊmɨnɛŋ, tǝtʊʊmɨfaŋceŋceŋ, tǝkʊraŋ. tǝkʊraŋmɨrɛŋ, tǝkʊraŋmɨyi, tǝkʊraŋmɨta. tǝkʊraŋmɨniǝ, tǝkʊraŋmɨtʊʊ, tǝkʊraŋmɨkʊraŋ, tǝkʊraŋmɨkʊraŋ, tǝkʊraŋmɨpɨrɩmata, tǝkʊraŋmɨnɛŋ, tǝkʊraŋmɨfaŋceŋceŋ. tǝpɨrɩmata. tǝpɨrɩmatamɨrɛŋ, tǝpɨrɩmatamɨyi, tǝmɨpɨrɩmatamɨta. tǝpɨrɩmatamɨniǝ, tǝpɨrɩmatamɨtʊʊ tǝpɨrɩmatamɨkʊraŋ. tǝpɨrɩmatamɨpɨrɩmata, tǝpɨrɩmatamɨnɛŋ, tǝpɨrɩmatamɨfaŋceŋceŋ, tǝnɛŋ. tǝnɛŋmɨrɛŋ, tǝnɛŋmɨyi, tǝnɛŋmɨta, tǝnɛŋmɨniǝ, tǝniǝmɨtʊʊ. tǝnɛŋmɨkʊraŋ, tǝnɛŋmɨpɨrɩmata, tǝnɛŋmɨnɛŋ, tǝnɛŋmɨfaŋceŋceŋ. tǝfaŋceŋceŋ. tǝfaŋceŋceŋmɨrɛŋ, tǝfaŋceŋceŋmɨyi, tǝfaŋceŋceŋmɨta, tǝfaŋceŋceŋmɨniǝ tǝfaŋceŋceŋmɨtʊʊ. tǝfaŋceŋceŋmɨkʊraŋ, tǝfaŋceŋceŋmɨpɨrɩmata, tǝfaŋceŋceŋmɨnɛŋ, tǝfaŋceŋceŋmɨfaŋceŋceŋ. tuuru.